Resena lahatra ny ankizy hoe ny fahasalamana sy ny fanaovana fanatanjahan-tena dia mifandray ireo, izany hoe arakaraky ny hanaovana fanatanjahan-tena dia betsaka ny aretina mety ho resinao rehefa matanjaka ny vatana